Credit card wngkha kaisa plastic card abo bai borok tabuk manwi paiwi mano ulo rang rwwi mano. Nwng nini card no swipe eba tap khai khe bank nini manwi ni bagwi store no rang rwnai. Talni paithago nwng bwswk rang kharcho khai wnguwi phunuknai bill mannai. Nwng rang no bank o rwna nangnai. Nwng rang nwng no rwliya hwnkhe bank o rang kwbang interest rwjaknai. Credit card wngkha nanhkuhmung jorao online ni manuwi no tei himna bagwi kaham phiya kwbangma rang khorcho rwnai ngwui mano. Kwbangma credit card rang kwmajak eba rang kiphilwi rwnai. Credit card no buji thumwi swnamnani nangnai abo bai rang rini bagwi belai kheno jwngjal wngnai.